Biyo wabe na ya wee wa'a awa ɲu mu besosi zan oro mu a buwason mu a ɲunle be mɛ ha han duwo mu we wa'ara han duwo o we suhan han duwo to o hi mamu to o wo mu ma jenu um ma han ɲawa han ɲawa ɲu han unna ɲu ni unne ɲu kuwa mu berara so curulu awabe we ɲu wase a sin matete um donk to in yi va yɔrɔ-wo-yɔrɔ to in ma bira ɓa nucoza a we mu dɛ